اختار انه الوقت يزيد لانه اذا الوقت زاد اكيد ال- الفلوس بتزيد يعني لانه انت كل ما يصير عندك وقت اكثر راح تكو- راح تقدر تشتغل يعني اكثر من شي او تأخذ مشاريع زيادة او انك يعني تستكشف فرص اكثر فأكيد بختارالوقت